أكيد ن- أكيد بنكون عالق بروحي طبعاً لأني ال- ال- القعدة بمفردي لوحدي بتعلمني كيف بنعمل <hesitation> بن- بنفكر، كيف ما حد يكون معايا لكن مع <hesitation> مع عدوي فهو أكون أنا مش مركزة طبعاً مع حاجة لإني أنا مركزة حتى مش مركزة إني نكون على قيد الحياة لإني نكون متوترة ومش عارفة نفكر.